Ak mooy dem daani dooleem, ut liggéey. Bu ko yàlla mayee liggéey lu mu am mu ñëw ne ma yaay ma ne ah mu ne man de jabar laa bugg, ma ne ko ah ma ne ko kon nañ ci mbokk yi, su ne ma déetdéet man bugguma mbokk jàmbur laa gis laa bugg, ma ne ko bisimilah foo dugg rek baax na. Foo dugg rek na nekk jullite ñu mun a déggoo rek baax na ñu bugg ñu daal, ñu takk waaw. <noise> Lenn de naa ko ne booy xut xutal xàndandoor yu baax, parce que xàndandoor bu bon dafay yàq lu ba- yàqal la sa àddina ñu boole si lu bon te yow nekkut sa jikko. Boo ut xut utal xàndandoor boo xam ne bu ëllëgee fu mu taxaw nga taxaw fa, loo buggoo buggu ko, lu ko naqari na la naqari waa. ah na it am teggin ci nit ñi rek, xam nga teggin mooy maye lépp, nay am teggin ci nit ñi, nga góor-góorlu nga yokk ñaan waa.